والله الرياضات اللي احتاج فيها قوة بدنية كبيرة <hesitation> مثل رفع أثقال جري لمسافات طويلة يعني هذي الرياضات تحتاج طاقة كبيرة وطاقة تحمل أما الرياضات اللي يعني الأقل في القوة البدنية يعني سباحة مشي هي مفيدة يعني للصحة وبتساعدك في الإسترخاء وإنك تخفف من توتر.